Éséfuno wanja uŋa yo mé nukaan babé gataso, ésuus sibool, ésuus ukarari, ésuus fukohi éni fukohi fusalité, ésuus usamata, éni may ubaaj waaf waan umiré nang gajuho, nuŋa nutaas go miin gusét. Yo écimé éséfuno ébabaaj do nafa burooŋ bara aan.